To nruguan kao chin kiti nravi yó ka nruiniti, ho tuati kanti otuati du ña yianti nreñati xakuayó yianti nre ditani yixanti lia comida kinro ñajan ni ga kixanti chi ko nraga ña nguan kixanti ña ken na alimento xati ko mili ña kenaña tor dita ka ni kixanti, to nrivana chón nini ni kixanti, tina yó ña ditani kixanti nraga nguti kit ti kolo yó noni ni kixanti na tikachi yó ti kachí yo ngu kiti nguan yuku ni xanti ixanti yitón ni xixanti kixanti ute ñajan ni ga ixanti kiti nravijan koga nra chi ñajanni kixanti najan ni ga kichanti ti burro yo yuku yo ni xati koga nragaña kati zacate yó ni xati caballo yó xati yuku yó ni xati ñaga na nguan Ati nrayó xati ña ha nridi nida jan, ka tekuti inkaña ok. uga katia koña ñana yuku chikanoti koti yó yuku xikanoti ta tina jan chi kiti jan ini ñoo nru kiti jan nreti ñoo yó nrakana ti tu dita ni xana koga ñaganaguan ditani kixanti ñajan ni xana kuchiti.